Ki menwara <noise> lokoshim gabin, wun ga puwa ambo mamyen, wunye bonka boila lapuwa wun wum moot dongngɨt, boyue bonko boila sannan wun bo doma mɨna wundo kau kowo wun kowo lowoije ato yilayila she yiki, lowoiji ato gorokwan she yiki. To bo loshimi por namani moi la kauye kauye kauye kap wun do bo yinghe golo ma amna, lokashimi sarkin amma adama. Ɗɨmbɨl bɨla wareni, dɨmbɨl bɨla wareni, aka al kare ambo tamyen koro golo ambo manyen wun yila yila ambo tamyen wun yila yila mu woi ana goro kwan wu boki wa wa wa wa ɗimbɨl a wumeni ge gangaɓil bo wai ɗɨmbɨl kime ko dai nene gɨn goskara shi kang wun kanghai badama moi golo ɗɨm bada woi golo ki mɨ ɓanjeu lukshukau, golo ki mɨ ɓanjeu lukshukkau, golo woi layi layin liɓe, liɓe raap, dumbo raap ana yila yila woi ta parauwuu da bemeiyiu, ana gorakwan wun pili kare kare gorokwan mawu miyai me dɨm wun gorokwan woi yila yila mawu, mamyen ɗɨm teghlɨma teghlɨma ɓwahin mawu gɨn kara woi mawu. Kanjeu tame ɓanje woi menwara ki mɨ ɗuwau bɨla yani gwang ki mɨ ɗuwaiu, menwara ma keuta dɨmɨu kare menwara ma ayim, ai muuime an doma muuime an doma muuime an doma, ta kɨrɨ, ta kare ayim, kare ayim to mamu ɗuwa woi ayim lakiu mɨn kai goro kwan bam, mɨn yila yila bam, mɨn golo bam woi ɓala ma kobo lakɨu, dei kawai miya wu dowu wu yinge golo kawoi, ana ma ne me ayim tɨmne ayim ɓomai kime timne ayim <hesitation> mam woin ayim lakɨu ye golo mamu lapiya. Kare ware dɨmbɨl ɗɨm ba dama ko woi kai bɨna golou aka lade golo, ta miya ɓanje woi golo mɨ gwang yikɨu kare golo gɨma, woi golo mɨ gwang yikɨu. To saboda haka ɓanje kime ɓanje wu ɓale sam sam sam woi golo yikɨu. A ɗuwoni kɨ golo ma kalangu golo mawu ɓanje kare golo ma kalangu. Ka wai nonin tamyen wu ɓale au yini gɨn nonin tambyenyiu wuu lau gumyan, ta gumyanii wun tawu kare golo ma dishko, ta golo mɨ gwangru kɨmau noi golo mɨ gaan amma yiki gwangwun aka wai ana yila yilai ɗɨm tarɨmawu mamyenii aye layi parau ai ngwa ka yila yila ɗuwa kuye ka ɗuwa mɨ ye kɨshimi ko ka ambomai kɨ tɨmne ye kɨshire, kɨ tɨmne kanghai wuye yila yila bemei layi bemei demei. Wundan raap ou liɓe raap ana yila ɗɨm wun boki kowu bemei ka goro apomai ka yila yila mamai, amma ɓanje me kotaina tamyenii me, mamyenii me gɨshikewa tamyenii me, mamyenii me gɨkshikiwa gwang ma gire ayim boiyii pɨla dou, ayim bou tike ayimi ayim ayimii. Sha wun dapɨmai dapɨmai, dapɨmai wun patɨmai wun ta gɨre a saye gɨn ɗe kare ɗou ɗɨm ɗe wun tui ayimime kɨrɨs, kai ɗɨm la legheko golo mawu dɨm woi duwa pitɨniu, shimi wutau mamu. Dera na dera kai woshe jinda ayimiu ɗɨm ɓanje na dera shi dinaga ayimiu ɗɨm ɓanje na dera she jinda bam, na dera she jinda bam, woshe koɗoyiu, woshe tayi mumu yikɨu au yilma lokoshimi dumbo wowoi da mai la kauye lem mawu ta wun tawa kime wunta dumbo kashakasha wun kaɗe shurwo kɨshɨp, kɨshɨp, kɨshɨp wun pottima pani tup shirwo kime bou tup kime saanmu wun do ɗuko sharap wun shara, douye sharai. Wun wore me ma amna dogari wun nene wure ma amna wore ma amna tamani mɨna yiki. ka ma la gwa wa ka gɨm gɨla jijik jijik jijik jijik kare shurwo doma yiki koma shi wai shurwo nokɨra, kai makaranta anya ai gangɨre ai au ta bo dumbo kai kumbe goko yi na milkɨm a gangɨra au ta bo dumbo lapuwa, boku taku bo dumbo boku wai shurwo mamai ka ob garni kime gɨm na malɨmii ka ɓoni shi ɗingɨmai, ɓa ɓanje woi wunduwoi yikɨu woi shurwo yikɨu kime woi neet yikilu woi shurwoi yikɨu to jaman ma jaman mɨ ɓanje a deni woi jaman mɨ ɗuwa ɗɨmɨu, a jaɓeni woi shani gwang ɗimi ɓanjeu, dumbo ki wom bam shurwo ki wom bam, ɓamje kime ashi aka wai shurwo lamna, aka wai duwo lamna aka wai komi da komi lamna ta ɓanje wo wunduwoi yikɨu da shobi woi yikɨu belle kɨma ka nashi woiyiu. Ɓanje gwai me barkashi ma miyai jung wun dowa gɨn pompomwu am da lapuwa ɗou bo ɗɨg gwa kanjeu la barka ma miya jung woi, kuliu miya mono mɨye hakuri, mɨye hakuri, mɨye boderi me mɨye hakuri, mɨye hakuri kare kanaɗi kare kanaɗi kare kanaɗi miya mɨye bo dera woi kuliu aljaja mɨ ɗuwa me a tai mɨ ɓanje mɨ duwa aljaja gwang <hesitation> gargajiya gwang ɗuwa ba ɓanje woi gwang ɗɨmɨu banje mɨ tile mu koro bo haushangin na dera yiki ɗɨm ɓanje kare haushangin a deni ɓala mono a deni